Kuen niniye martillo, nguachi ndu martillo ngandien tuku uun nduguian ndutujan, nidengua mé silla o masa nga, ojan kuu ropero an meni martillo aniomen ne'e, nimen yudu ka'á, kuu ndukunin jen tabla já.